Yɛwɔ afidie bi a yɛde pam adeɛ a yɛfrɛ no sowing machine. Na saa afidie yi kwan a ɛfa so yɛ adwuma ne sɛ ɛde paneɛ ne ahoma a yɛde pam adeɛ na ɛyɛ adwuma. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ wo pɛ sɛ wo de afidie yi ɛyɛ adwuma a wo fa ahoma yɛde pam adeɛ no bi. Na afei yɛwɔ biaeɛ bi wɔ afidie no mu a wo de ahoma no bɛwurawura na wo de aba abɛwura paneɛ no ɛmu. Na wo de wura paneɛ no mu wie a, afidie no ɛwɔ nsa. Nti wo sɔ nsa no mu na afei wo atware nsa no. Na ansa na wobɛyɛ no na wode ntoma no a wo pɛ sɛ wo pam no ahyɛ paneɛ no ase. Fa ntoma mmienu ɛhyɛ paneɛ no ase. Ɛno nti wo de hyɛ paneɛ no ase wie a na wasɔ afidie no nsa. Nti wo tware no no wobɛhunu sɛ paneɛ no ɛwurawura ntoma no ɛmu. Nti ɛwura a na apie ɛwura a na apie. Nti ɛwura pie no nyinaa no, na ɛde no a wo de ɛhyɛ mu no nso ɛwura mu pie bi. Nti wobɛwie no wobɛhunu sɛ wobɛyi ntoma no na aka ntoma mmienu no nyinaa abo mu a ahoma no a wo de hyɛɛ mu no ɛwɔ mu bi.